No kõnõldas niimoodu, et naasõq tegeväq otsussit rohkõmb intuitsiooni päält ja meheq rohkõmb mõistusõ päält, a maq tiiä-äi, kas tuud nii saa piirata. Ma arva, et tegeligult om intuitsioonil pall'o suurõmb rool viil, ku miiq tegeligult arvamiq.